Ki'a kuu vijna, xi ña kuu na niño kuu ndeye-ama, ndeye ama, xi tuku ka n te vijna xi kui'a kuu nama.